Dame nguananka chuyi najiun kondu ndio nunju pinche ja numee naduio ndi'ó kuu nu ixter nunguna te'í, indi xhindiu una hora kudena una hora nde'e, diyuu una hora deinde, yii ndiu horaté ndii kuiko ndichiya kandii ndame yolanda nré kuenka nachidi listo kavinichi ndu ndiji nochini ne'e no'o xo'oxo ndongue ndanii chi nda ndajundoió naka chi ndio naranka xhi va'a listo cavo'o nre'e.